Meɗi yaha Bajoga, demin njahi minjahi min darai nyaudo, nyaɗereɗen sai fototiri ɗum nyande jerin gwano maɓɓe, demin jahi maimakon gorkojo direba jippinamin min jo- min jottake pellun gun hei mowiv ai mota paakatako pellere den, minonbo wurogon to salake ta enɗun jippin tamin kullum nii, min andaɗum, direbajo de ummi yahi jippinimin har lumo maɓɓe heso, bo minon bo emin jippoto lumo hingo, bo nyadere ɗen ɗum nyandere jerin gwano gelle maɓɓe, minon bo min anɗaum mingaɗi ka pilaki nder bajoga min banshi haar Allah laani ganyo baaba amin. Min pili pili n min keptayi wuro, toon emin ndilla, 6e jerin har ummiti, minon jabe daga balte min kettai wuro, minbo mimeɗino miyaha, sai gimi berajo goɗɗo mo andumi, hei nyamaimi okam bami andimo hei doiniimo mi saimo darii, sai gimi wane dai nda, wuro wane tefaimi bo aga deye min gari emin Pombo bomin keptayiho, sai mowi laa, ɓedde yeso seɗɗa to'on jahi seɗɗani on gi'ai layiwol ngol ɗon hushi kaza, mingi too. Barka min nyamimo ɗum kadi emin ndilla emin ndilla boyayi min yaji min kelti E min piya konare bo sai dow wuro gon, min eini wuro won- wonga gamin keptirta layiwol ngol, mingi ndatton wurogon ndatton layiwol ngol minjahi minjotti wuro gon, ndemin jotti debbojo noye on jottolawaki? mingi ai mingaruma minon min majju gamma minon jopportobe lumo hingo ɗum yari min har lumo moɗon heso, ɗum yarimin har yeso ton minon jippotobe daga ɓawo. Mowi ai ɗum yari on har toya kam bone ɗum nazzi on, mingi tomingimo mo jippina min ɗoɗɗon wunwi mota dartako ɗum ɗon waɗa nji mo yarimin har ton mo jo'ini min mowaɗi ka yadu mako, minon bo na min andi fellere, mowimin ai min pa'a ɗo, kadi min pa'a ɗo kam tomin pa'ata, mingaɗi ka ganshi, jon ma rogon, tonanon kam da min gansha harmin tefa mota min ko ta min kettayi ɗum. To demin jahi debbojo min konniri wito nda to'on pudditi on garai ma to jabe ɗum yara'on har toya, jippodon daga lumo amin hingo go, barwa nɗaɗɗon atalgal ɗon har dow wurogon, to'ongi nanon boo, on non andi mingi kadi banoye min andi kam, ayi daga tomin ngari ɗum jippinamin daga lumo hingo kam ai non min gita, tomin ngari daga ɗon ɗum ɗun jippinta min, min koya ko nazzatamin min jaha har ɓadaki.